شوف باه تتهلى في سجراتك تتديرهم في الظل تعرف واش لازمك ، لازمك أول حاجه ساعه ساعه تخرجهم للسمش لأنو سمش مليحه ياسر للسجر و هي لي تبعهم و مكانش كي سمش هاذي لوله و الثانيه تعود تسقيهم حاجه خفيفه و دير لهم التحت باه ذام الما هذاك لي لي متشربوش السجره طيشو من تحت، ميبقاش فيها، وتخرجهم للسمش وترجعهم.